Ël frullatore a funsiun-a cun l'eletricità e ti büte gli ingrendienti ëndrinta ün tüpin e ël frullatore a gira e a mischia a mis-cia tüt